Iah zany sy de misy sakafo maha alerziky ena za fa ze avy eo hohaniko aby atreto sy fantako refa afarafara agny fa aminah magnokagny zany e sakafo zany mety maha alerzik'aby fa ho anahy zany sy mbola alerzikine sakafo aloa iaho atreto.